أنا مع التجارب الجديدة ومع أي حاجة جديدة، إذا خيروني باش نعيش في قلعة، والا في -سفينة فظا- سفينة فضاء، <hesitation> ممكن نعيش في سفينة فظاء، لإنه التجربة <hesitation> مش برشا ناس جربوها، تجربة مش تكون جديدة، تجربة مش تكون فريدة، مش نستمتع بها، باش نشوفها، باش نحس بها، هذيك أهم حاجة.